Kɨ ya ko ni, kɨ ngap kɨbukun kuni ngap ko ni dang ko ni muut be ka wong am ku yawus nje ki le kat ki wong am ku yawus nde ki nji le be mang ko ni nje ten dighin kat ko louck dighin am ku yawus nde kong be mang put kuni ki tekile ki shuwat shop ni ki bakuni be yakal ki le bɨ ka shang penbut ni ki ba kuni, kɨ bukuni ki vwang luwa ni bi ka kos ka ku nga ki dom ni kat nga dom kos nann-nann bi ka kos nann-nann kat nga dom kos dyen-dyen bi kɨ kos dyen-dyen ki bukun kuni ni kɨ kos be ka nje ku tukul ka yak am ki nji kuni nga ku njep der ni mop kin ni mop, bi sang ni mop nga kwe shita ni mop, njep bi ni mop shini-shini, albasa mop ki nji ka kos ka rop be ka mang pekit ki wus.

Di de a me bi ku dek, ni mu naa nde muw deghem chet luwa kat a luwa ko se bi ni ngap-ngap dang yakal ka vwang be ka shang shop ni di ka vwang ka kos bi ka chet kat ka deghem chet ni di ka leng de ka naa tɨ naa am mak ni dɨ ki chet dang ki chet nun-nun na ka so nde ku en ka pe sise chet luwa ko di ret abu, kat luwa ni kat ki chet sang-sang bi so luwa ni bi kat sang nga, pe sise wet ngu ku ni pe kel mun bi yet ti maan mwense pak me njep ku mop maan ar ni ku mop chet luwa ko muw, bɨ chi ni be nimu sat ani se kat la di kaa bi de tong po pighin ti na mop di chin bi ɗi ran pe bi di wet mu put mu kat a pighin mu mop dɨ kar mun, mop ti kat mu deghem chet ni bi mu chet a se kwa mun po sat ni ti mu yet diya njep mu mop pe seise a ar ku mop di chet luwa ko diya nde ni.